أكثر شيء غريب صار لي كان مرة وأنا ماشية في الشارع شفت شخص يشبه واحد من العيلة بشكل غريب، لدرجة إنه كان بنفس الملابس، والمشي، قعدت ندور عليه، وننده عليه، ولما قربت منه اكتشفت إنه مش هو، حسيت بشوية إحراج، لكن الموقف كان غريب جدًا، وضحكنا عليه بعدين.